aan buri dugum tefa benye bam inji, ingam nye bam inji, kanyod dan nintan nyam du, aan ma'a nyam bam da ba'a, wa defiri we man li, toa dili hidya wa tanya ato nye amdunga at ani, wa tasa toa lori wa fo eni tefa eni.